La kú xen köö televisión, la kú xen jan xiüü i jia’ ta kóó’ re fáá’ra jö, jö re xíí’ra jö lⱥ jé re té ná’ ji, jöto la’ ba ‘néé’ uɇɇ’ re ká’ jötu re bɇ no ji nɇ kö’ mare lií, la nɇ xen ere xíí’ra jan xiüü i jia’ ta kóó’.